Ep kabah na i kabah rakse, "ep ap rak moh na gom tar gau, ap ep sa na rak suri onep ap ning?" A burun tar, a ain lik tar tong lakman, a lakman lik ning di atongi one ia i tik ep bunut i ar pisir i lim, kat ia tong lakman. Ep sah na rak suri tong lakman na kaptan a burun lik, ain lik tar, e wowo anuki, i arere iau oato' baran ngisngis akak ko'l. I arere iau kon tutun, i arere iau, kon yai ep ra't, i arere iau kon tutun i rak moh, kon tutun uring onep taim nundit i, onep kirai nun dit i di tutun tar. Di kios lik to' goto dit, dit parai ep baranangan na dit tutun lik anlon. ap e wowoanuki i arare iau Kon yai ep ra't, kon yai ep keke, kon yai ep palingin, kon yai ep ma't, kon yai to' baran liklik. Arere tar ting one wowo anuki. E wowo anuki i arere iau kon ko'koi, i arere iau kon ggogos lar ep fain lar kai nanat gurar, ka i atrar. I arere iau kon parai ep mermer an falinak. I suk ep pelengak e wowo anuki. A rak kol sen sur ep ap na gom tar gau. Ap na kaptur tar gau, a gom gau, a burun tar ap ka lamtin lar na, na ka tan fain. E wowo anuki i arere akak iau sen. I arere iau kon gogos ap kon inan harim, kon patak, kon wok barim, kon to'l barim, kon wok ting lon papale, kon tutun ting lon papale. E wowo anuki i arere iau onto baran ngisngis akak ko'l. Ap a rak ko'l sen sur ep ap na burun tar gau A burun tar gau, iau a laes, a ainlik kon laes sa. A laes, al lili katim lon malum, al munmun tar ap al lis katong lo memai arisan e wowo. E wowo el alarai al to'l i lar na, al angan, su el to'l lar na apal is salo' katim lon malum, ap al munmun. Ap na kai gurar dit el kok iau sur mato'l putak, al muri diat. Mato'l el an, mato'l el patak. al los ep tan livan anuki. Mato'l patak ap na e wowo anuki el rere iau nu bel a long, el udang iau, bel a rere, bel a rere suk ep lon. A rere kes wowon sa ap a longrai i, ep sa na i warai arik, al long sa arin. Na i warai ia su na al to'l i ding, al to'l isa. ap bel a rere bikhet arin, ap bel a rere tar ep puklun arin, al kes wowon sa ap al longrai ep sa na i warai. Ap ning na a gom ot tar, agomot tar ap a inan kuta guli. A rere to mamarsan baran ting onep ap ning. E wowo anuki i arere ia kon gasgas, pas ep libung, kon inan barim, tung nai ia kating, lon barim. Ap i warai ia, ol inan rak ana kating lon barim, ol tur rak se. Na ep kamis i pus so't tim ot ap ol aim ep pas ap ol re na ep kamis i pusot tim ot lar na ap ol parai ep pas anumi el ger sur e kamis. Na ol re ep kamis na i pus, ol ager ep wa'sh o ep singapu o ep sah, na u aim a ning, ep fu'n, ol mas ager i kating an matan e kamis. Ap e wowo anuki el tangnai ia kating lon malum, el arere iau kon la'h la'h. Ap ia rak ko'l sur ep ap ning na kes gau. Ep ap ning na kes gau ning i wakak ko'l sen. Lar a burun tar ap e nana ap e tata, bel dira um lik iau. Ap bel a tasim kon numan tari ep ap ning na gom o't gau. Ep up ning a gom o't gau, a ainlik tar, na ku lamantin, ep fit in ep hap. Bel inap na al lapun, na al bun, ap al rak moh it ma bel inap al numan, al an kating ti tap masing, ap bel inap al numan tari ep fap ning na likabas tar, ep wakak in ep fap sen na lie kabas tar i. A gom akak kata o't. E nang i warwar lik ok ap bel a keles lik i. A tursa ap a longrai i ap a muri ep sa na i warai. I re iau, ap ep sa na bel a wakak on, ti tangnai is iau, warwar is ok, kanak to'l i rak ana. Ining, na u mari kai gurar ap na be dit to'l akak om, ap ol is, to'l i rak ana. Sur na a kes ap a longrai to'sa na e wowo, anuki ap e nana anuki, ape tata, ape koko, koko dit, kai koko anuki, ep nana anukij, kai nana anuki, kai nana lik nuki, kai tatalik nuki. Dit rere arere iau. Kai wah liklik, kai malmal liklik anuki. Ep sah na dit rak sur al muri. A rere laes sen kon muri diat. To' baran na muri lik diat ning, i mangin lik iau ap a laes ko'l lik sen, ap bel inap al numan soi tar i ep ep ap ning na gom o't tar gau, i wakak ko'l. Bel inap al numan i lar to' mamam na mato mamam lik on ma in e wowo anuki, i to'l panai kon numan i. Inau barim, ep sa ma na mato to'l ati hel inap al auman i- api-ep sa na re i tong gau, tongau an lakman, na rak sur epbaranangan dit, a rak sur ep, a rak sur na al ian ep sah, to'baran an ning gas sa. Al inan lon barim ap ep toh anung, alan lon barim ap ep fu'n dit ana, ap tu painap dit ana. Kai malmal nuki ap kui koko anuki bel diat suah liman lik dit ok. Ep sah na rak suri ap dit long lik sa arik. Ap ep ap ning ma kes an, tingau ning i inoi on to' barangangan ep malum dit, ap ep lain lamas, Ep sa ma, ep fu'n dit, dit kes. Ap bel a ngek lik sur ep sah na rak suri, to' baran rop aninga sa. Bel a Bel a bul ngai lik e wowo, bel a bul ngai lik e nana, bel a bul ngai lik e tata. A kes lik sa anen dira ap a long lik. Ep sah dira warai iau, ap a long lik sa arin dira sa. Na dira soi iau kating an matan rumai arin e koko sur na al kep tak buryah, ap al inan sen al kep tok buryah ting an matan rumai arin e koko. Bel al inan al dat pasi sa ep buryah ap al inan. Al inan wowon sen ap al arkam, o'h, koko a rak basa sur ta, buryah ap di ki kabah, sur? El dang, bel tok yah tim arim mato'l, ap e nang i soi iau sur al lo's tok ya anum mato'l, al ning tok buryah ta arim to'l. Au to'ki palas tar ap besen tok buryah? Ap ka rak, yo, ap ka ruk sur tok, buryah, kep tok buryah katim kol bakal yah kombu't or kon bakal yah rah. Ap bel diat rurut lik ep yah, o rurut lik ep malum, ep baranangan, rurut tok baran arik. Na em sah na niningi, ap dit el long. Ap a rere rak ko'l sen sut ep ap ning an gom o't tar gau. I mangin iau ap bel a nap al numan soi tar i ep ap ning. Al an malum, ap al munmun, munmun, malum ning, al mas la'h la'h sen ning. Na al mun ting lon malum, al mun ep limak ninga sen lon malum el saungai lik ep lon garas dit ning. Ep limak kating lo malum lar na kating anen te fa't lar na, al kep tok gam lon malum o al la'h tok langai sen ning. Ap na al tur o't tong an matarumai lar na, e nang bel rak, "wai, e, u, ep sa ma iding ku lo's ati? Ep malum dit ning, to'h taian rop u inan lon malum, ep limam besen i susuah tar ting lon malum. Lon bo'n sa lo, ol mas kep tok baran sen. Ap e'h". E nang ki rak. Ol mas akur ma into' baran ning na u lo's tari ting lon malum sak el, ol amarsai tari. Bel a amarsai liki to' baran na los liki tin lon malum, a vo't liki on na lar na ap a aker soi sen na lar na ia angan soi sen, angan soi sen. Na angan rop lar na ap ia ka inan. Na e wowo el soi iau, geu, inan basa sur ol lo's tok buai ngaki sai arine tubum. Na el soi iau sur al nining buai sai arin e tete al long sen. Al inan sen ap al nining buai sai arin e tete. Na al nining buai sai arine tete lar na, ap e tete el tar soi a buai arik lar na ap el rak, "eh, a buai nganas i u nining?" Ap a rak, "e wowo sa i soi iau sur al nining buai ngan i". Na kep pas a buai na is katun ane uo tar soi lar na ap e wowo el rak, "yo, iwakaak ko'l ma geu, ku nining buai tar ngaki." E wu, kes ma ting, ap na al mamai tar, ap dara kel to'l i alo ning ep pukun napukuse. Ap bel a kang kabas lik i ap al inan al mamam. Na el re iau na kal kes wowon ma ap e wowo kel rak, "geu bas nan ol bas mamam, aro?" Ap kal an ma al mamam ma- na al mamam ap al so'n kukuk tar. Na burun lik tar ning, ep tanep kukuk tar. Na burun lik tar ning, ep tan ep kukuk sen ok. Ap al kukuk, kukuk tar lar na ap na e nang kel longrai ia ma na el ngek su ma i nong, na wok kon kukuk gau. Ap el an ap el tangnai is ia tong ia lar na. Ol kes wowon tingau, gong u kukuk ko'l. Ape ia kal kes wowon ma. Al kes wowon lar na ap kel warai lar na "gong u to'l i rak ana to'l i rak ana, ol mas longrai war". Na di warai kanak ol mamam wowon sa ap ol inan mamam wowon sa, gong malo u kukuk. Na u kukuk lar ning, ningan dit ep balan dit el kut, mamam wowon sa. Gong sen alo u kukuk, na u kukuk ning, ningan dit balan dit i kut, kut lar na ep del umum sakai u. Ona, ol mamam wowon sa. Kai nanat na dit el um u gong u keles liman dit, ol kes sa ap ol longra i dit sa. Kai nanat na dit el fuk u, gong u keles liman dit, ol kes wowon sa. Ap ol rak sa, u- o lak, ia na bel a rak sur na al mamam, bel ep pasin akak kon arum o kon ep sa? Na el rak el fuk u ap ol warai kanak, bel ep pasin akak kon arum, bel i wakak i rak aning. Apeh na e tata el warai iau, "geu", or el warai ning ep mumuri ok ning, el rak, "to'i, aiap ma dara kasai lon bo'n basa ol bas kes nanai iau, al bas lo'lo's," apeh e tasik ning bel su lo' el ongron tur. El long sa arin e tatu. Dira ki inan. Dira inan kasai lon bo'n lar na, el kos nanang i sai lakan ep wang lar na ape tata kel lo'lo's ma. Na e tata el lo'lo'los, lo'lo's ap na el lo'lo's rap rak ana, dira kel is katim lo rumai. Nana kel akor to' baran nangan. Akor akak tar ap, el kam kiom ma kating lakan ep tevol lar na ap Mato palas ka bua inan mata ap an ep sarere ap mato ki an mato araring ting an rumai lotu. Mato kel araring tong an rumai lotu. Ep ap mato mato. Mato kes raon ma ting an lakan ep tewel ap mato ki angan aia. Na mato angan rop lar na ape wowo kel warai ma to arere into warwar ma, e tat ape nance e koko iau maine tasik lik diat ki rak, toi, gong u longlong oros arin kai tarar, ep sa na i wokak ol long, ep sa na bel i wakak, gong u long kal arin dit. Ol mas tasim, on ep sah na i wakak apep sah na bel i wakak. E koko kel warwar onep saet anun kor nanat tarai arin e tasik lik, ape nana lik anuki el warwar onep deh anun kai gurar arik ap kai malmal liklik naki. Ape na diat warwar rop far lar na, mato kel kes kium ma mato kel usrai ap mato kel kawas ma kating lon ramai ap mato ki barbar ap tok aram ting ba ep femali. Palas kobot ap bel balkut. Mato palas ko'bot ap na ep sarare ap na ep sande ma, ap mato ki inan. Mato' ki inan, mato' el araring tong an rumai lotu. Mato' kel araring tong an rumai lotu. Ep ap ning mato kes gau ning, i wakak ko'l